No de Filippiñe no ne sò guæi ninte, into senso che no ghe son mai stæto, ma penso coscì pe lògica che segge o sòlito tipico climma mezo tropicale, de quelli da jungla, che fa sempre ciù ò meno cado e pöi ceuve delongo.